Gbemaarǝ ademɛ akaŋyǝ oturu dalɨnyɩsa ya bɔ ǝŋ eweye wǝǝ mɨŋ wɨnyɔŋkpǝ le eni wǝ́ ǝ lǝ kǝ fuu ademɛ sa e pe yee yopǝ wǝǝ oturu ya yóo ru okuri o lóo koru o fuu kotoku mɨ alafa tʊʊ e yee oyupǝ wǝ́ mɨŋ dalǝnyɩŋsa wǝǝ oturu ya nyaa we alfatu ko e lée yee oyupǝ.